Oire ovoki vivu vaisipavoi oaia riro kovorovi purapaveira, ovokivia vearopievira rutu uvupaveira kovopasia aue, vopevapa voki oaia vearopie vira rutu kovopaveira, vearopievira rutu kovoara avapapeira eake kovorovi rutu oara puravere, vokipakouva vavosiore vokiarovi. Uva vovoki-ia eva oaia vutavi-ia aue purapavere oisio vo vutavioia vavoisiore kasiparain evoava vovokivi ropiepaoro avaravere vore osia vokipere. Ra evoava kovoara rutu pura vere evovoki siovaraia. Uva eisi osa ragai varo avapa peira, teapi o vutavivu putepieragavere osia vokia ava pere. Iu eisivi, uva evo vokivi oa resipaveira oaia rirokovorovi rutu purapaveira-viapau oisio ovutai putepiepa vovoki-ia va vopevapa voki. Evokovorovi riro kovorovi rutu, oara evo voki-ia purapaveira, evo vokivi uva resii voki vii-ia eva ragai varoo oaia vearopievira varaua siovopaveira kovopasia eisi, uva vovoki via eva oaiava taviparai. eake kovorovi rutu oara evara virutu oara purapaveira evovoki-ia. Vosa evovoki puteragavere, ari, uvuieita evoavi, vavoisio ovoki rovui-are tuesia varao oaraia evo kovoro purave, vosia evovoki putevere. Uva evo vutaro oaraia ararave visive kovopavere oisio vokipakouvi tosiosi-iavoi, vorerai sisiusia, aioavoi voresia ita. Uva eisi vi-ia.